Iyarede manfaatna paspor e, ku bangsana <noise> jokkakiq ku luar negri <noise> ato luar Indonesia. Jaji ku bangsanakiq jokkakiq ummroh, pasti butuhkiq pasti yaseng paspor. Afaqna, ku bangsa deqga paswordtaq, deq doddikkiqtu jokka bangsa ke luar negri. Afaqna butuh laddeq yasengnge se pasword- paspor.